siniyayi kabak iskeeru li, sahani kabita suru li, <hesitation> kandi ken filaka seru li, maalagayi ken shayga kashru li, shokayi ken macarona ikan haje eka shaariyan kan ken kabru li.